Iuai, itat, inine, ubug, ubara ýeni, ubara iuai ubara itat, umugor jeni, zup, zup mmeh jeni, zup mmeh iuai, zup mmeh itat, jegushin, shin, shin meh jeni, shin mmeh iuai, shin mmeh itat, jegu-nip, inip- inip meh jeni, inip meh iuai, inip meh itat, inip meh inine, inip meh ubug, inip meh ubara jeni, inip meh ubara iuai, inip meh ubara irat, inip meh umugor jeni, inip meh zup, inip mmeh zup meh jeni inip meh zup meh iuai, inip mmeh zup meh itat, inip meh umugor jeni ge jin, inip meh jin meh jeni, inip meh jin meh iuai, inip meh jin meh itat, anip auai, anip auai mmeh jeni, anip auai mmeh itat, anip auai meh inine, anip meh ubuck, anip auai mme ubara jeni, anip auai mmeh ubara iuai, anip auai mmeh ubara itat, anip auai mmeh umugo jeni, anip auai mmeh zup, anip auai mmeh zup mmeh jeni, anip auai mmeh zup mi iuai, anip auai mmeh zup meh itat, anip auai mmeh umogo zup mmeh jeni, anip auai mmeh shin, anip auai mmeh shin mmeh jeni, anip auai mmeh shin meh iuai, anip auai mmeh shin mmeh itat, anip auai mmeh umugor jeni, anip attat mmeh iuai, anip attat mmeh jeni, anip attat mmeh iuai, anip attat mmeh itat, anip attat meh inine, anip attat mmeh ubuck, anip attat mmeh ubara jeni, anip attat mmeh ubara iuai, anip attat mmeh ubara itat, anip attat mmeh umugor jeni, anip attat meh zup, anip atrar mmeh zup meh jeni. Ami meh otta meh zup mmeh iuai, anip attat mmeh zup meh itat, anip attat mmeh umugo jeni mmeh shin, anip attat mmeh shin, anip attat mmeh shin meh jeni, anip attat mmeh shin meh iuai, anip attat mmeh shin meh itat, anip attat mmeh umugo jeni meh jeni, anip anine, anip anine mmeh jeni, anip anine mmeh iuai, anip anine mmeh itat, anip anine mmeh inai, anip anine mmeh ubuck, anip anine mmeh ubatara jeni, anip anine mmeh ubara iuai, anip anine mmeh ubara itat, anip anine mmeh umugo jeni, anip anine mmeh zup, anip anine mmeh zup meh jeni, anip anine mmeh zup meh iuai, anip anine mmeh zup mmeh itat, anip anine mmeh unugi zup mmeh jeni, anip anine mmeh shin, anip anine shin meh jeni, anip anine mmeh shin mmeh iuai, anip anine mmeh shin meh itat, anip anine mmeh umugo shin ge orgwad, orgwad meh jeni, orgwad meh iuai, orgwad meh itat, orgwad meh inine, orgwad meh ubuck, orgwad mmeh ubara jeni, orgwad mmeh ubara iuai, orgwad mmeh ubara itat, orgwad mmeh umugo jeni, orgwad mmeh zup, orgwad mmeh zup meh jeni, orgwad mmeh zup mmeh iuai, orgwad mmeh zup meh itat, orgwad mmeh umugo zup mmeh jeni, ogward mmeh shin, orgwad mmeh shin meh jeni, ogward mmeh shin mmeh iuai, ogward mmeh shin mmeh itat, ogwad mmeh umugo jeni ge inip, ogward ubara jeni mmeh iuai, ogwad ubara jeni, ogwad ubara jeni meh ubuck, ogwad ubara jeni mmeh ubara jeni, ogwad mmeh ubara jeni mmeh ubara iuai, ogwad mmeh ubara jeni meh ubara itat, ogwad ubara jeni mmeh umugo jeni, ogwad ubara jeni meh zup. Ogwod ubara jeni mmeh zup meh iuai, ogwod ubara jeni meh zup meh itat, ogwod ubara jeni meh umugo jeni ge shin, ogwod ubara jeni meh umogo jeni ge shin, ogwod ubara jeni, meh shin, ogwod ubara jeni mmeh shin meh jeni, ogwod ubara jeni mmeh shin meh iuai, ogwod ubara jeni meh shin mmeh itat, ogwod ubara ubara iuai, ogwod ubara iuai mmeh iuai, ogwod ubara itat meh itat, ogwod ubara itat meh inine, ogwod ubara itat meh ubuck, ogwod ubara utat meh ubara jeni, ogwod ubara itat mmeh ubara itat, ogwad ubara itat meh zup ogwad ubara itat meh zup meh iuai, ogwod ubara iuai meh zup meh itat, ogwod ubara iuai meh umogo jeni ge shin, ogwod ubara iuai meh shin, ogwad ubara iuai meh shin meh jeni, ogwad ubara iuai meh shin meh iuai, ogwad ubara itat meh shin meh itat, ogwod ubara iuai mmeh he ge unip, ogwod eh ubara itat, ogwod ubara itat meh jenu, ogwod ubara itat meh iuah, ogwod ubara itat meh itat, ogwod ubara itat meh inine, ogwod ubara itat meh ubuck, ogwad ubara itat meh ubara jeni, ogwad ubara itat meh ubara meh ubara iuai, ogwad ubara itat meh umo̱-jeni, ogwad ubara itat meh zup, ogwad ubara itat meh zup mmeh jeni, ugwod ubara itat meh zup mmeh iuai, ogwad ubara itat mmeh zup mmeh itat, ogwod ubara itat mmeh umogo shin ge shini, ogwod ubara itat meh shin, ugud ubara itat meh shin meh jeni, ogwod ubara itat meh shin meh iuai, ogwod ubara itat mmeh umugo shin ge jeni. Ogwod umogo jenu, ogwod umogo jeni meh jeni, ogwod umuogo jeni mmeh iuai, ogwod umogo jeni meh itat, ugwod umogo jemi meh inine, ogwod umogo jeni meh ubuck, ogwod umogo jeni meh ubara jeni, ogwod umogo jeni ubara iuai, ogwod umugo jeni meh ubara itat, ogwod umogo jeni meh zup, ogwod umogo jeni meh zup mmeh jeni, ogwod umogo jeni meh zup meh iuai, ogwod umogo jeni, umogo jeni meh shin meh iuai, ogwod umogo shin meh shin meh itat, ogwod zup.